Ede sena u kina u hatapae se we akuse u selu sei'niana ingkela dei'nai duwe'u ede kina de akuse sena uhaswana de unedu we seinya ke akuse uselu se i lalei e ia leta mo'o penaya u kela aduwe sai ke i matai tai itelua matai tai hapiase he ke na ihonou tuka akuse usone na usonek ke ke tepie de sipawe'u sipawe'u lepai uhono sai sake tuka sone'i na akuse uselu tamata uwe'u ke huse tamata lale'i i'ihoho na'ede kina penai u nedu we uhai peduwe'u utuwase de lale'i i'ihoho nau neduwei tuka usu u tahanai utai duwe lodi loke ma me ihono sai sa mo'o i lale i'hoho i hono hapiase mo'o lepai seyup selu peyeyei i Akuse itai de iselu ihaini akune itai ke iselu lodi lokai mo'o akuse itai ke i hono hapiase mo'o na yau de hu'unei duwe lepai yele lalei yele na mai ke matae ta'e maine itelua matae ma'ane itelua matae ma huwam ehanehu i telua maho hono sa i sa telua i lepai laleiho leho lakuse uselu tamatake hepe'e a yalele aselu sai sa nawei hakei akuse haselu ilalai aselu ma pina uwea a pe akuse ilalele'e mata'atama hapiase semu ahono hapiase mu atana hapaise ekei ihono na yale sone he'weha'i nahepe tamaka he helai mai tade'e ahono hapiase ihono sone wea na yalena kepi si pawea si ono hapiase lepai tamata' ede hede o hapiase i na kuse e a selu sain wea akela de a sehnya de akuse lalei ke aho' Yau le penai ke u nedu e saike meheno a pease etai ka suwe'u hihono hapiase i ane ke isa ma'u mo'o lepai laleke homo ou na utai guweu ukas we'i lepai umo ma ine hepe mo'o yau duwei tuksasai pe mole pai i lale i mo'o na u'kasiwei i